هختار ان انا يكون عندى معرض شخصى ,لان انا بحب الرسم وبحب ارسم, فا -احب ان انا يكون عندى لوحات كتير معروضة فى معرض الناس تيجى تتفرج عليها, يشوفوا الفن ,يفهموا وجهه نظرى عن الفن, يوصلهم احساسى ,ويعرفوا اكتر عن الفن وانواعه